وای، داسې ښکاري چې ستاسې دواړو ښه ملګرتیا جوړه کړې ده! خوشحال شوم چې وینم څومره ښه وخت تېروئ همدا همکاري واقعاً ارزښت لري زه هم تاسو ته هیله کوم چې ملګرتیا مو دوامداره وي او تل ترې خوند واخلی.